<hesitation> Neny Norvezy edy e! Ireo izen̈y iska iska fito ambifolo mey, ia izen̈y izy in̈y zay koa tsy diso za mankalaza andro lalana izen̈y ireo Norvezy àby io. Avy eo koa reo mankalaza lafety ny nôely isaky desambra karazay izen̈y azoko onon̈a.